Kuq kaiaq tuud, ku kavva inemiseq ommaq joba maakerä pääl elänü, om tehnoloogia väega veidü aigu mii man olnuq. Nii et muidoki om võimalik ilma tuuldaq elläq, selle et kuis sis nimäq tuuga nakkama saiq.